ข้อยเซื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบธนาคารเดะ เพราะว่าเขามีให้สแกนหน้าก่อนเข้าระบบ มีให้ใส่รหัสผ่านแล้วเซื่อมีให้ยืนยันเซื่อตน

ข้อยบ่ค่อยกังวลในการโดนแฮ็กข้อมูลธนาคาร เพราะว่าข้อยเก็บข้อมูลธนาคารทุกอย่างเป็นส่วนโตและบ่บอกรหัสผ่านกับผู้ใด

ข้อยคิดว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ เพราะว่าข้อยใซ้งานอยู่ เพราะว่ามันมีฟีเจอร์หลาย แล้วใซ้ตามทันทุกเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ข้อยคิดว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีระบบแอปเสถียรที่สุด เพราะว่าที่ข้อยใซ้งานมามันบ่ค่อยล่ม แล้วใซ้เวลาโอนเงินเนี่ย โอนไวคัก

ข้อยคึดว่าในอนาคตธนาคารมันสิคึดงานง่ายขึ้น เสถียรขึ้น แล้วคึดบ่ค่อยล่ม บ่มีการปิดคึดงานในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อยคิดว่าคนอีสานมักธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด เพราะว่าเป็นธนาคารที่มียอดผู้ใซ้งานหลาย แล้วใซ้ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ข้อยคิดว่าโลโกธนาคารกรุงไทย เป็นโลโกที่งามที่สุด เพราะว่ามีสีฟ้า ดึงดูดตา แล้วกะเป็นรูปนกอินทรี

ข้อยคิดว่าชื่อเสียงของธนาคารกะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกกะ เพราะว่าคันกะอยากสิฝากเงินกับธนาคารใด กะกะต้องอยากได้ธนาคารที่กะถือได้เดะ

ข้อยอยากให้ธนาคารมีบริการระบบผ่อนจ่าย เพื่อตอบสนองคนที่มีเงินบ่หลาย แต่ว่าอยากใซ้เงินเพื่อซื้อของจำเป็น